<hesitation> hewan yang sayo paling jijik tu sebenar nyo tu banyak, nah kalo sayo ceritokan ekok-sekok tu <hesitation> kito mulai lah dari yang namo nyo langau, langau ko tadi kalua bahaso indonesia nyo tu <hesitation> ini lalat, lalat yang ini ijo agak se <hesitation> ukuran nyo besar, nah itu ngapo sayo sebut jijik kan, kareno diok tu suko ketempat yang bauk gitu nah, jugo dio tu jugo bukan di tempat bauk bae, biaso nyo tu jugo ke makanan-makanan kito, kito ado dir umah tu nah, sayo tu punyo trauma lah cerito, semenjak di jogja ni lah sayo tu waktu tu pengen makan siang-makan siang nyari di dekat daerah lapangan kasian tu ado rumah makan, rumah makan padang, yo kalo di tengok dari luar nyo penampak an bersih lah, macam biaso nyo lah, nah sayo masuk baru nak ngambek piring pinggan ko tadi, nah te tengok lah ado telok itu tadi langau ko tadi. Nah langau ko tadi kalau betelok tu, telok tu jading ulek nah itu yang kadang bikin kito sakit perut jugo mual-mual, muntaber, biaso dari situ, nah sayo kalo tetengok tu waktu tu raso jijik dak do jadi nak makan, selero sayo ni ilang, langau ko tadi ko sebenar nyo dak jugo, di makanan lagi kadang di tong sampah ni banyak apo lagi langau ko, kalau ngumpul ko diok rame tu biaso kalo ado luntang, dimano kalo ado ayam mati, nah itu diok mualai tu banyak tu nah sudah diok jadi ulek tu, ulek tu putih, kalo kito nyebut gini tu macam ulek belatung gitu nah, nah itu tu, bauk jugo lalat tu tadi tu selain kotor tadi tu, kato orang dulu kan, nah selain tu hewan yang jijik menurut sayo tu cicak, sayo tu jijik samo cicak kareno sayo nengok kulit nyo tu geli raso nyo tu jugo taik nyo tu galak nian apo betenangan bepia bae kalo di lante tu kan, jugo sayo nengok kaki diok tu ado macam begaris-garis tu ha, wai geli pokok nengok nyo tu, wai selain tu sayo jijik pula tu sayo tu tikus, sayo tikus tu yo jijik apo lagi ado namo nyo tikus curut tu, nah di umah sayo tu dulu. Sering lah do tikus curut tu di dapur, kareno dek rumah ayo tu jebol tu kan, nah itu pas pula sebelah rumah sayo tu ado gudang, gudang ko tadi ko mungkin diok masang-masang putas itu obat nyo itu ngusir tikus mati, nah berawal dari gudang sebelah tu pindah dio ke rumah sayo, nah rumah sayo ko tadi kareno sebelahan masuk lah, nah diok tu bunyi terus kadang tu kalau malam tu, diok tu kadang tu mak sayo tu narok sayuran, apo-apo di bawah lante missal nyo lupo apo di tudung saji, di meja makan tu apo be baiso di ambek diok, kadang di makan nyo dikit gitu kan jijik kito, jugo taik nyo tu bauk jugo bauk busuk nah apo lagi kalau seandai nyo dio mati di atas dek tu, tu bauk nian serumah tu raso tu, ntah buntang apo kito dak tau gitu kan, nyato nyo tikus curut ko tadi banyak sudah itu, terus jugo kalau tikus besak tu sayo jugo jijik geli, soal nyo sayo tu ado milu orang <hesitation> kepasar kan ayo punyo kolam ikan sayo ikut lah ngantar ikan ke pasar angso duo tu, sayo sering nian tetengok di pasar tu tadi tikus besak nian, kalo sayo tengok tu lah hamper sebesak kucing. Mano pula bekorengan badan nyo tadi dak do mulus lah go, nah tu geli nian sayo tengok kalo diok lewat-lewat di depan orang bejualan tu, nah kalo seandai nyo sayo tu dengan mak sayo tu lah pernah lah ayo becakap mak kalo seandai nyo beli apo-apo di pasar tu ntah sayur, ntah apo daging tu cuci bersih mak, soal nyo kito dak tau pasar ado banyak tikus, ai jijik mak, dak ado slero mak kalo tetengok macam tu mak, dan iyo mak sayo pun jugo bepikir macam tu jugo, nah selain tu, sayo tu jijik jugo nengok biawak sayo tu ningok dari kulit totol-totol tu jijik sayo, sayo dak suko dengan cam tu-tu, raso sayo tu geli nian nengok dio tu apo lagi kadang mulut belendir-lender lah, mano diok main di lum di kubangan lumpur jugo, kalo di kolam ko sayo sering nengok biawak tu, mano busuk tu, nah sudah tu sayo tu ado jugo jijik nengok dengan kecoak, kecoak ko semuo orang lah pasti jijik kan, kareno diok ko tadi tinggal di wc kito ketemu tu di genah sampah, pokok di daerah-daerah kotor tu ado bae diok tu, nah cuman diok ko kalau lah sudah terbang sayo ko takut. Mano jugo kalau seandai nyo dio lah mati, spot tu kadang tepijak, dak sengajo sayo kiro basah po yo sayo cium lah penasaran tadi, busuk nian ternyato isi perut dio tu, nyato busuk jugo isi perut diok tu, nah selain tu sayo jijik jugo dengan berudu namo nyo tu, itu-tu <hesitation> anak kodok kalo bahaso indonesia tu, kecebong itu nah sayo geli itu nah jijik jugo, geli jugo macam belendir jugo kan, bentuk nyo kecik ado buntut nyo, cuman di kato nak macam ikan kadang lah ado nimbul kaki nah tu sayo jijik jugo, busuk jugo kalo sayo sebut tu, nah kodok tu jugo sayo jijik jugo kalo besak tu kan, kecebong tadi kareno kodok ko tadi tu kulit nyo jugo dak rato macam tu jugo sayo tu ado pernah kawan sayo tu tk tu sering nian diok megang kodok tu, nah itu tu ternyato kodok tu kalau kito pegang kadang tu kencing diok, kencing nyo tu bauk jugo kan cuman kalau sayo dak berani nian megang amo sekali kalau pundi rumah itu ado, itu pun langsung sayo sapu keluar rumah tu, kalo dak tu mak sayo tu tangkap tu lah, cuman pake sangkek asoi, apo kalau istilah orang bahaso indonesia tu kresek nah mako di buang lah. Kodok ko jugo kadang ko basing bae berak nyo kan, nah tu buat gawe mak ayo pulak buat nyapu-nyapu rumah kan, sian jugo nengok mak sayo di rumah tu mano jugo sayo ko dewek aa, sayo jugo ke jogja yu kan sian lah nengok mak sayo ayah sayo lah lagi di umah itu kan, nah jugo kalau nak di jijik an lagi binatang tu sayo jugo jijik dengan babi, babi tu sayo jijik kareno nengok-nengok dari bentuk an nyo bae lah dak ado-dak ado mencermin kan lah macam binatang-binatang lain yang sayo suko i, ibarat nyo yang sayo masih senang lah ningok nyo, kadang kan mulut diok tu ado keluar-keluar air liur, lender-lender macam tu tu ai jijik pulak nengok nyo tu, kadang ko diok ko di kebon tu, kebon datuk sayo sano tu, itu suko bekubang di leak-leak tu nah, kadang jugo diok ko makan itu, makan ubi di kebun datuk sayo tu, jagung, nah itu hama jugo sayo jijik jugo nengok nyo tu, nah kalo anjing tu sayo jijik jugo dengan samo bae macam babi tadi aek liur tu ado jugo kan, kalo kato di islam tu kan haram jugo, nah jadi kalo ngikut syariat islam tadi tu memang duo binatang tu yang. Samo lah tu, tu kareno haram tadi kan dak boleh kito pegang jugo kan tu sayo kalo pun dak tu haram sayo pun jijik nengok, nah setelah tu sayo tu ado jugo jijik dengan ulek, ulek bulu namo nyo tu, kalo bahaso indonesia tu sayo kuramg tau jugo kan, nah kalo ulek bulu tu, jijik nian sayo nengok tu macam, ulek biaso lah cuman macam bebulu-bulu, macam bulu-bulu tangan kito, cuman macam mano bentuk bulu tangan kito merinding, tegak-tegak macam tu, dio warno itam macam tu, nah itu kadang sayo tu kalo dulu tu sering nian, main- main ke kolam sayo, kolam ikan sayo tu kalo dak sayo dulu main layangan nah itu kadang di padang semak dikit tu ado diok tu tebegang lah di awak tu, nah ulek bulu ko kalokito tesenggol kalo apo tu gatal badan kito tu bebentol diok tu, kalo kato uhang jambi di kampung di dusun sayo tu nyebut nyo tu keno ulek gato nah itu, itu kalo seandai nyo nak ngilangin ulek gato tadi kalo biaso nyo tadi tu nyai sayo tu di gosok nyo pake itu apo namo nyo tu bedak caladin tu ha, jadi kato diok tu biak dak ado kau itu biak kau dak ado begatal lagi biak kau. Gaut-gaut lagi, gaut-gaut tu ibarat nyo bahaso indonesia tu di garuk i, takut nyo kulit kito kan kito dak tau kuku kito panjang kan, luko gitu buat nyo, nah selain tu jugo sayo ado jijik jugo dnegan ular, ular ko ular ko sayo jijik jugo takut ular ko nengok dari bentuk an tu geli sayo nengok nyo tu dari kulit nyo sayo aneh yang lain tu kalo seandai nyo ado orang pake tas-tas kulit ular, dompet ular tu, aduh sayo paling dak ado suko lah nengok tu dak ado tertarik jugo kan, sayo jijik, kareno ayo besisik macam tu, nah walaupun kalo kato diok hamper mirip belut, cuman kalo belut kan licin, kalo ular ini ado sisik ko macam ko ha, jugo ular ini kan bebahayo jugo kalo kito pegang kan, walau pun lah ado jugo kanti sayo di sano tu di peliharonyo ular tu, cuman yo kalau sayo dewek dak nak sayo, jugo kalo sayo jijik tu, sayo jijik jugo dengan keong, keong tu kalo bahaso indonesia tu bekicot tu ha, tu yo belendir-lendir jugo macam mano tepegang ditangan kito basah tangan kito tu lendir tadi tu kalo di cium tu jijik nengok tu. Mano sayo nengok-negok kepalo tu macam ado anten duo ekok mayo dio tu, ai lain pulak nah cuma sayo tengok-tengok di hp di google di macam mano di media social tu ado pula bekicot ko di makan biso orang tu dak ado jijik, cuman lah beda pula kalo orang yang memang jijik kan hantam bae, ntah dio makan kan, kalo sayo dewek tu dak ado tertarik benar lah macam-maca tu, nah selain tu ayo do jijik lah dengan yang namo nyo, belut jugo, tapi belut ko tadi ko kalo seandai nyo belut ko di liar yo, kalo belut yang lah amsak lain pulo cerito, doyan lah makan nyo, kalo nelut liar ko kadang sayomegang tu nah geli, seraso megang ular raso nyo tu, jadi piker otak sayo tu ular, sayo tu kurang biso banding sayo mano ular belut tu di kolam tu, kareno warno tu kadang tu ado yang samo kan sudah tu sayo ko ado jijik dengan namo nyo tu, dio tu macam jangkrik, cuma jangkrik tu beda, lupo kalo baso jambi tu cengcuruk apo. Dio tu bentukan nyo macam jangkrik cuman geli nian sayo nengok tu, diok tu tajam apo tu gigi nyo tu tajam jugo, kadang kalo ngigit kito tu kan, cuma tu jarang ado biaso sesekali e amsuk rumah tu, terus sayo tu ado jugo jijik kalo tetengok macam komodo tu samo macam biawak ko tadi, lah kulit nyo aneh pula sayo tengok tu kan, jugo beliur-liur tu kan ai kalo baso kami tu ngotor bae, ibarat tu kalo bahaso kasar ibarat kalo dikit tu lose nah kalo selain tu jugo sayo ado jijik kalo megang burung itu apo burung uwak-uwak kao kato orang dulu situ tu, uwak-uwak banyak dio tu dak ado toking tebang, emang burung ko kalo tetangkap aiso yo ayah sayo dulu tu ado pasang pukatd i kolam tu biak nutupi bubit ikan tu nah diok tu kadang tejerat di situ kan yo ayah sayo suruh sayo bawa sayo geli megang itu, sayo gungung macam itu, samo yang lain idak pulak karno uwak-uwak ko sayo ado macam trauma jugo dio ngigit ketangan kan walaupun dak sakit cuma sayo tu. Aneh be kayak takut bae masih kan, nah selain itu jugo sayo ado jijik dengan poyo, poyo tu bentuk an macam lalat, cuma bentuk lalat tu dak pulak diok tu macam kumbang-kumbang yang kalo malam tu belampu tu, nah kalo dulu tu diok busuk kalo tepencit kito tu nah kito tu nah itu geli jugo sayo kadang tu sayo tu milu ke kolam ayah sayo ko dak ado milu nyai sayo ke kebun ngomong datuk sayo tu sering <hesitation> selain tu jugo sayo tu jijik dengan monyet tu, monyet sayo tu jijik jugo kareno sayo tu dulu dekat rumah sayo tu ado orang meliharo masih kecik bulu nyo tu masih panjang, raso megang manusio cuma ibarat nyo macam dak tek bulu macam orang nian raso megang botol, cuma badan nyo macam geli.